Inzandus, deu non seu nasciu in Casteddu, seu nasciu in Serramanna, ma is primus annus de sa vida mia funt stetius in Casteddu poita babbu traballat in Casteddu e inzandus domu in Serramanna non ndi teniaus e biviaus in affitu in Casteddu, <hesitation> ca fiat prus facili po non depi viaggiai 'onnia dì de Casteddu, de Serramanna a Casteddu, andai 'onnia dì, custu viaggiu fiat, fiat trumentosu. Inzandus iant dezidiu babbu e mama, pruscatotu babbu che mama, de circai una domu in affitu in Casteddu e <hesitation> e bivi in Casteddu. Inzaras deu apu fatu is primus annus de sa vida mia <hesitation> a s'asilu puru, mancai deu de s'asilu non tengiu nisciunu arregodu, ma totus mi nant che deu seu a s'asilu, oi nai ca seu stetiu. Deu su primu arregodu propriu craru craru chi tengiu est sa dì chi nosu seus torraus in Serramanna. Seus torraus in Serramanna <hesitation> a cabudannu de su millinoixentusesantacincu, <hesitation> fiat u' meigama, e candu fia lompiu in Serramanna, in sa domu noba chi babbu iat fatu, in via Cuba si <hesitation> si narat 'ncora via Cuba, totus is piciochedus de su bixinau Fiant u' pagheddu curiosus, iant biu custa familia noba chi fiat lompia e s'acostant po, insoma, po <hesitation> po sciri ita fiat suzedendi. E a mei m'iant acostau una pariga de piciocheddus, m'arregodu sempri che calincunu m'iat nau, <hesitation> chi depis fai sa spesa nc'est sa butega de tzia Veneranda, <hesitation> e totus custas cosas aici. E su primu arregodu chi tengiu propriu de su <hesitation> sa dì chi seu lompiu in Serramanna. Ma poi deu in cussu bixinau mi seu agatau beni, anzi, funt bellus arregodus chi tengiu ca funt is amigus chi tengiu 'ncora, funt is piciocheddus chi apu connotu in cussu bixinau. <hesitation> Ita potzu nai, candu i' giogus chi fadiaus, is istadis chi eus passaus impari. Totus custas cosas funt is arregodus prus <hesitation> prus bellus chi tengiu, insoma, de che <hesitation> de candu tenia cinc'annus a candu apu fatu dexiannus che de cussu bixinau mi ndi seu andau. E in cussu fiant totus familias giovanas, totu domus nobas e piciocheddus, fiaus u' iasci de piciocheddus. E gioghiaus, fiat u' spassiu po nosu. E candu, dopu sa iscola, non est chi fiaus bravus meda a iscola Non si praxit meda fai is compitus e duncas a <hesitation> appena appena fut possibili <hesitation> nci 'essiaus a sa ia, poita sa vida nostra fiat in sa 'ia, <hesitation> aintr'e 'omu non abarriaus mai, nì istadi nì ierru, ma pruscatotu in s'istadi, cumenti acabat sa iscola, fiat su spassiu. <hesitation> Is ferias cosa nostras fiant, imui si nant is ferias ma inzaras non, fiat <hesitation> su su giogu de is piciocheddus. Abarraiaus in sa 'ia finzas a scurigau, giogaiaus a <hesitation> a, si narant, in sardu nosu ddi naraus i' birillias, in italianu ddi nant le biglie di vetro. Nosu ddi zerriaus birillias e gioghiaus a foghedda, gioghiaus cun i' bardunfas, in italianu si nant le trottole. Custas bardunfas ddas compriaus, m'arregodu ddas compriaus de tziu Pietru, ddi narant tziu Pietru s'imbrollioni, bai e circa poita. I' birillias puru compriaus, m'arregodu fiat dexi francus tres birillias si 'onat cust'omini. Nudda, nosu gioghiaus cun is tappus de i' butillias, gioghiaus cun <hesitation> cun is cannas, cuaddu de canna 'Onnia arraza de giogu chi <hesitation> chi is piciocheddus podiant fai, fia sa 'ia e fiat. Gioghiaus mascus e femias, custa fut una cosa, non sciu chi imui non <hesitation> imui non s'agatat prus a giogai in sa 'ia ma prima <hesitation> candu nci fiant giogus chi fadiant sceti i' mascus e giogus chi fadiant mascus e feminas impari, po nai a giogai a campana si giogat impari, mascus e feminas, a giogai <hesitation> a giogai a mamacua a su propriu, <hesitation> gioghiaus impari. A giogai <hesitation> a cassai gioghiaus impari, mascus e feminas, e a sartai sa funi gioghiaus impari mascus e feminas. Nci passaiaus sa vida aici e funt, <hesitation> su chi non tengiu arregodu est de su chi fadiaus in iscola, propriu non, in iscola su studiu, su chi fadiaus propriu in iscola in iscola gei m'arregodu, ma su fadiaus in domu deu non m'arregodu de essi fatu compitus cosas aici. E infati non seu mai stetiu bravu in iscola poita non <hesitation> non ndi fadia cosa aici. <hesitation> U' arregodu bellu e legiu, a su matessu tempu est s'orta chi seus andaus a frumini e s'iant cassau, poita non 'oliant i' babbus e i' mamas ca non 'oliant chi nosu andiaus a frumini poita andai a frumini fiat <hesitation> fiat perigulosu ca narant nci fiant le correnti, i mulinelli Ma nosu a piciocheddus fiat mannu su disigiu de andai a si sciundi a si fai su bagnu in frumini che andiaus aici e totu. Andiaus giai sempri a meigama poita i' mannus si crocant a meigama, si fadiant su meigama, si dromiant, e nosu a i scusi andiaus a frumini. E deu m'arregodu su merì ca <hesitation> si fiaus stentaus prus de tempus, nosu orologiu non ndi potiaus e fiaus furriaus prus a tradu e i mamas de su bixinau, candu, bessidas a sa 'ia non si bidiant ca piciocheddus in sa 'ia gioghendu non nci ndi fiat, ant cumenzau a nai, ma e is piciocheddus innoi funt, e ant u' pagheddu, si funt <hesitation> cumenti si podit nai, preocupadas. E ant cumenzau a si circai a domandai a is prus matucheddus, ma bius ddus eis is piciocheddus. E calincunu nau iat scoviau, e gei ddus eus bius funt in frumini. E mai dd'essint nau ca fiaus in frumini, e inzaras s'iant adobiau e fiant, nosu fiaus furriendi e issas, i' mamas, benendu. <laughs> Candu s'iant biu, ohia mommia ti arrori, fiant corpus e. <hesitation> Però est u' arregodu legiu e bellu a su matessi tempus, poita est una cosa chi <hesitation> chi nosu ddu fadiaus, fiat una specie de sfida cun nosu a totu e cun i' mannus. <hesitation> Oi ca seu matucheddu di edadi pentzu chi siant Cussa cosas chi ti faint, si narant in italianu che ti fanno crescere, ca <hesitation> ti srebint in sa vida poita tui depi timiri e depist essi <hesitation> a ponni a menti a su matessu tempus, poita depis timiri ma depis ponni a menti puru. Chi non ponis a menti ses u' piciocheddu mau, ma chi timis sceti non <hesitation> non ci dda fais mai a fai u' passu in prus de su chi depis fai. E custu est u'arregodu, nosu biviaus, custu bixinau, via Cuba, fiat u' bixinau nou ca totus familias nobas, babbus e mamas fiant giovunu, una surr'e piciocheddus e fiaus a sa lacan'e su sartu, nosu fiaus sempri in su sartu, gioghiaus in mesu a su trigu, gioghiaus in mesu a <hesitation> is terras de canciofa. Candu torriaus a domu potiaus i' murrus nieddus de sa canciofa chi si papiaus, sconchiaus is canciofas e papiaus. A bortas potiaus totu sa roba manciada de, poita andiaus a furai aniada me is ortus de aniada, andiaus a furai pruna. Non funt cosas chi si unu, unu pipiu depit, unu <hesitation> depit nai a is pipius, fadeiddu 'osatrus puru, però funt cosas chi ti faint cresci, ti faint <hesitation> funt cosas chi depis provai in sa vida, funt cosas de piciocheddus, non funt cosas de mannus ma A bivi in su sartu, a bivi <hesitation> a sa lacana 'e su sartu, 'oliat nai totu custa cosa, a bivi mitadi in bidda e mitadi a su sartu. E fiat unu <hesitation> fiat bellu po nosu custa libertadi chi teniaus, non fiaus acapiaus a <hesitation> a una situazioni a ca depiast essi sempri educato, bistiu beni, totu pulliu, nosu fiaus totus totu acaddozzaus, prenus de pruini, fiaus cu' i' genugus totu brutus, is concas de su 'idu mannu totu arrogada, sempri insanguentaus. E biviaus aici, però si parriat bellu e oi, dopu sessant'annus mi parrit 'ncora bellu, mancai si <hesitation> fiaus in cussa situazioni, in cussas cundizionis, a mei mi parrit 'ncora bellu. Oindì custas cosas non esistint prus, funt cosas de su tempus <hesitation> de su passau, però mi parrit chi siat aici. U' ateru arregodu chi tengiu est, in s'istadi, acabada chi fessit s'iscola, teniaus u' campixeddu de, a ca gioghiaus a palloni. Non fiat, fiat u' campu de, su meri bai e circa chi fessit, nosu non ddu connosciaus. Ma fiat u' campu, una terra chi issu non <hesitation> non dda teniat in pratiga e nosu dda poniaus a giogai a palloni E in s'istadi, acabada chi fessit s'iscola, cumenzaus a giogai a palloni. Is portas non <hesitation> nci ndi fiat, poniaus duas perdas po fai is palus de sa porta e cumenzaus sa partida. Sa partida podia cumenzai cun, po nai, piciocheddus, cuatru a una parti e cuatru a s'atera. Ma poi chi lompiat calincunu ateru piciocheddu dopu, chi fessit, asumancus aterus dus, inzandus sa partida bessiat cinque contro cinque, cincu contro cinque, ma poi mancai sa mama de calincunu, là ca mama tua megat a ti zerriai depis andai a fai una cumissioni, inzaras unu bessiat e intrat u' ateru piciocheddu chi fiat lompiu dopu. E calincunu ddoi fiat sempri in foras de sa partida spettendi de podi intrai po giogai. Custas partidas poi cumenzant a ma acabant a scurigadroxu, poita nosu prima de <hesitation> de scurigau non furriaus a domu, ca si zerriant i' mamas, labai ca sa cena est pronta. Sceti inzaras dd'acabada sa partida, ma inzaras trentacuatro a ventisette, is partidas durant sempri, mallietas non ndi potiaus Pantaloncinus non ndi portaiaus, crapitas 'onniunu portat su, calincunu giogat scruzu, addiritura calincunu giogat cun is stivalis de de <hesitation> de plastica. Fiant <hesitation> fiat sa, is partidas prus longas de sa storia de su calciu, cumenzant ais tres de meigama e acabanta a i' noioras de a merì. E fiant ses oras de partida senza <hesitation> soluzione di continuità, si narat in italianu, sempri, gioghiaus sempri. E is squadras cambiant sempri, tui intrast bessiast, nd'intrat u' ateru. Poi mancai tui ti nd'andast duas oras, torrast duas oras dopu e cun s'atera squadra. E sa partida sighiat sempri, e custa e una <hesitation> u'atera situazioni ca nosu biviaus 'onnia dì che s'istadi <hesitation> insoma, candu non andaiaus a s'iscola